Alktabat albagdar bagiran fi hayati, fogal waqit algaid bahaddida fil yom bagiri foga kan hawal garetan filwaqit da, bagdar fi kulli sana bahiri kitabat ashara-khamsa alkitabat al ashara-khamsa del da kan daraktan fi hayati chatta keda bagdar bagiri kitabat shaba tusumiaʼa le.